Oronron eye wo ma fé wino bi eye re gba gere wo ma fé eyi oronron eye eye to san gbi arara one ewe bío te gba ro keneku bí ewe tu o gba eye ro we tsi ti olagmi ewe ki ewe dede mo gba eye mi ren o me ma lefun mo ma da tu ode wa oje mo ri o ni iloli mí mo je ira tí mí ee rí kerenfo mi ee re gba ji o ku ro okan temí ma rí mo wa jé dí emí ma da gbi esete gba bí olokeji mí mí o ma gin ee ne eye ki eye tí ireye o kan ju okan urun bi wo no tse dede wo ma tsi ee ní ewo wo oronron eye keren obon wo re o wo ra ta urun wo re o wo ra ta urun wo re gba waro urun dede ni eyewe ren ebi ee kpa uwo we ra bí gba jé. Mo ma da ren ren ren ren o ma da ka mara ma na ni iloli mo wa gba sun mo da sun mo ma kpi ara eju mã ma mo fé urun temi wa ko ni no mo ma da ren oo ooooo mo wa éè ní ira temi ma ri urun temi wáà ko nrino mo wa la tí je urun ewe kí ewoe tí uwo ma da wí eyi wẽ ded fenefene eyi ren kékè ojo ré gba da to éyè mr éè ma tí ireye ommen leene ku bí eyero ren ira ire to bo gho ren tí a gba gba ren ní katy eyi ene wa wino gba tsi éré ke ke ke ke ke ke ke ke ní katu ní yon iyere ma kpi éè o tu pani wa óò ere óò ren óò a wa ke utse ogure ok mì ka saa owun we leghe tí oma boja we ti ene bí boto ja we wõ ma aghan am wa ra urun gbe mi du a ronron kenenfo ní ira temi kerenfo mo ronron wo ma kpe aghaan boto jo we gba gin wo fe ran utse dí agha ka din eju okmi mo ka gin gbí agham gin wo din eju o we dun éju o. Wérè a ka gin gbe mí ní ira m kérènfo tsi mo ru eju mo sọ kun utse we mo kpe wa re gba jé tí wo sọn tí we son mo kpebe gba ju utsr we gbakpa wa emí ma fé okmí keren mọ ma da fe ran re utse mí mí éè biro dí wo din ejure bí eju tí wo din wẹ wo ware utse we gba mu wá gbe mi eren ka tsí éè temi mí a br ireye kí ireye gba dun eye mŕ a dun eye we br ireye kí ireye were mo tse éyèm temi gba no gba rẽ we ira tr a tsí oritsene bu we oritsénèbu wẽ dé owun re ka oje ojo ko oje we oritsénè bu we̱ we owun re̱ ka mu gbene wo ma ren rén ren ren ren wo ma wa wo kpe je urun w̃e wa bí ontsénèbuwẹ éè ka oton ro tsí a ka ju we tsí nu ubo ku tibo wo gin onuwè mo wa ku mó wa ku onuwe mr éè rí oje je mi éè rí urun ku urun tsí éè uku uka uku uku uku ọ ya rén ọ gin gbog bowe oritse ma fẹ tsí éè gbog bowé o̱ tse pata gbẹnẹ gbọgbọwe̱ umn tí wo no gba fe kékè tu wan we tí we rí we. Gbo gboweoritsénè bu wé wa mu unin gberé ogho wo no mu unin gbere ogho wo no fé o ee onum emi ma ri ode gba wa nunuwe me rí urun me ee ni oje ni iloli mí éè né ururo ku urun ni iloli ebi o keke wo gba din eju gba fun eju no bi oritse fe tsi gbe mu oje we gbero gbo gbowe we wa mo maa we wa ma eme ti oritse te gba mu gbere ojoyo sen gi di gbo ori tse we keren fo wo ma ma ojolo san ni éwe ewé gidye owun wo kete san ni wo ma ma oritsene bu we wo mama oritsene buwe me tí éè wo ma ma oritsene buwe ẽbi ee kpa uwo wo mai ma oritsene buwe we urun ku urun dede ti wo fe dede wa to éwo re oritse ne buws wa tsi éi dede gbeño énè éè ní utse omina gba boglie ori tí énè buwe owin énè gbejyle oritsent by oule oritsene by we we re ka tsi utse ebobo utseebobo dede leñafenè dete fwo oritsene bune owin re kathile owun eng gba ka mu okps gbe kps owun ka fonofene town ouân énè ua mi o kipe britsen buwe modoops wo wa ma ma leturn wo ma wa ra to esen iloli oritse mo dọ kpe. Énè mí oje abe énè éè mi ogho gbe énè éè mr uma gbe urun dédè fénèfénè ori tsene buwe owun re ka tse dede gbe né ówun re dé éné owun re mu ojegbe e̱né gbaje éè tsi ene mu gbe dere kẹ gin wo ma nemi ka yirí wun wo ma nemi ka mu okpe gba mu gbe o wu we ní ira ki ira gbe re ira ki ira tí wo kpe oritsene bu we wi uwe gbere wo kpe ní oson wo kpe ní owowo wo kpe niorun ira kí ira ti wo kpẹ oritsene bume oritsenebuwe k tí eren ka tsi urun tie ene ma da wino énè gu wi itse ejumama je di emi mi oma do ri je o do san gbemi do san gbi oma keren fo eyi ren ee ne urnu éè ne oje omiren tí wo mu gbi oritse ne buwe gba je gba gbọgho uyiri ayiri no kan wo mu gbe oritsene bu we owun re kã tse urun dèdé fenefene wo wa ka mu uyiri gbe wa mo okpe gbe owun de re nẽ uyiri owun keren owun re ne urun ku uma dede fénè fénè. Tow eye urun ku drun tr o wí eye we de de orifsené bune owen te da dede ee ne temr hemr abr gbr ewo ewon mr da éè winó oritiene buwe owin be da dedi buwie winn owun re re n to wr eye we dede ferè fene re tse dede hetene oritse o dede fenefend tramma je no nu we oritsénè bune rèn wé je kérè ní ọlugba ọkeji oritse kérèn fo mo kpe kpe éè ní ira tí énè gba kpe ira ki ira dede énè wa kpe ira ki ira dede ene wa kpe ontse ne buwe to ri owun owùn re né owuń re tse dédè féntfénè gberè owun énè ka khó kpe abs owun kuo my uyin gbee owun yoou my okge gbce owun wo fenffene gbés ontsing by owin re re urun ghean didi fénéfére to ri owun re da eye we dede oron we kee dede féréfére utaan kí dedi to herní urun dide oritsene buwe owain re da dete egbele niko utse qwun re da dede owun re tsi olooper wí ogua re ykuma owun ne tr the ded dr wo dedes two s kí urun fenteri spe tse mko wo fé tsia óritse wo wa sen owún kerin wo umals wo sen owen wo kpe urun ku urun tí wo tí ewo re ní gba tse dédè. Oritsene buwe owun wo ukpe dpo wo tse osaan br umale ti wo re gba tse wo la tr kpe oruko oritse nu we dr wo tse ira tr we kpe we ne mi tse oritsene nuwe owun re tsi ologua ní urun dede fenefene ní ní a leeyémè dede fénèfiẽńe owen wo kpe teren de wo tse cubo ky jubo tems ma fé ve who oritsene by we m̃o fe re ubo eyr ubo temi fé ve ren aba wa udo sán br gra tuntun bir umir ded penefeni br ogho ato br uran dédè fenefend oritsénè buwe mo kpe térèn dr.